Ilà ñy temitse, ñy temitse atao ambaravaña, ñ'antony ñ'ilà ñy temitse atao ambaravaña: -Mba hiarova nteña ñy raha antraño nteñ'ao, hanakotakom'azy mba tsy henteantean'olo, misy moa ñy mpangalatsy ñ'olo raty amindreye fa miamby anao avao hamoha varañavaña, ka la varavañanao ro tsy misy temitse la takalirin'olo ñy raha antrañonao ao.